عِنّا هون سؤال هل هُناك أي أطعمة لا تعرف كيفيّة طهيها وترغب في تعلُّم طهيها؟ خلّينا نحكي عن مسلاً ورق العِنَب. ورق العِنَب هاي أكلة كتير طيبة، <hesitation> منسلُئ الورق منحشي بال- <hesitation> الرّز واللّحمة والتطبيئة بي أولولا وهاي التطبيئة منملّحا ومنبهّرا، منحطلّا شويّة زيت. <noise> منلف فيهُن ورق العِنَب، يُفضّل يكون محطوط تحت الورق العِنَب شُئف بفتيك أو لحمة كستلاتّة أو رِيَش بتطلع كتير طيبة <hesitation> وبتنحط فوقا وبتنطبخ. <noise> هيدي الطّبخة كتير ناس بتحبّا وكتير ناس بتستصعب تحضيرا لأنّو ورق العنب تجهيزو بدّو كتير وقت، يمكن يطلع الكيلو مثلاً خلينا نقول ميتين وخمسين ورقة، هيدول الميتين وخمسين ورقة بدّن ينسلئو وينلفّوا. فا كتير ناس بيتمنّوا يتعلّموا ها الأكلة وبنفس الوقت بيستصعبوا شُغلا. خلّينا نئول عن ورق العنب هاي الأكلة الّي بيرغب- بيرغب إنّو بي طهيا وبتعلّما. <noise>